जस सेमरा होन तो सेमरा एसा हो तो जस एभी फोटो चेचला कोकी टू कुनी डर्दे होला या जे टू पस होला खोड़ा होल टू चेच जाओ एएसआई भी या जे कुनी डरदे होला टू ज़ूम कोरना पोडना 4x, 5x, या 6x होन। या जे जड़ै होला दुर तो चो के चो देया कोरी।